<hesitation> Nyew mayɛ bi da. Mihyia nyimpa no meyɛ dɛ ma munnhuu no osiandɛ <noise> na aber biara a obehyia m' no na ɔpɛ sika. Moso dɛm da no na minnyi sika a <noise> ntsi mihyia no na mehyɛɛ da miyi m'enyi mbrɛ ɔbɛyɛ a <noise> hɛn enyi rennhyia a. Ntsi dɛm adze n' ne de mayɛ bi nnyɛ da kor mpo na metaa yɛ. <noise>